די ערשטע זאך וואס וואס מ'זאגט אייביג וואלט איך געזאגט אה... א גוטן. וואס טוט זיך? נאך דעם וואלט איך געפרעגט: וואס מאכסטו? וואס ברענגט דיך אהער דא? און און אזוי שיין דיך צו זען, שוין לאנג נישט געזען. און מ'וואלט געשמועסט אביסל.